د جرمني پخلی ډېر زړه‌راښکونکی او خوندور دی، او ډېر یې پر غوښې، آلو، او ډوډۍ ولاړ دی. تر ټولو مشهور خواړه یې برات‌وُرست دی، چې یو ډول خوندور سورکی دی. دوی آلو په بېلابېلو بڼو پخوي، لکه آلو پوري، آلو سالاد، یا فرایډ شوي آلو.